ung hjón þurftu að greiða allan kostnað vegna meðgöngu og fæðingar barns síns þar sem konan er erlend en maðurinn er íslenskur sjúkratryggingar hefðu borgað ef konan væri íslensk en maðurinn erlendur smit af

bakteríum snýst mest um rétta meðhöndlun matvæla þetta segir sérfræðingur hjá Matvælastofnun bakteríurnar hafa greinst í íslenskum kjúklingum og svínum bandarískur almenningur á nær helming

allra skotvopna í einstaklingseigu í heiminum um það bil ein var gerð í landinu á dag að meðaltali í fyrra meirihluti vill herða

kona á Héraði berst fyrir náðun kynsystur sinnar sem drekkt var fyrir tæpum þrjú hundruð árum hún vill reisa minnisvarða um konur sem voru dæmdar og

nú stendur veganúar sem hæst og þá nýta margir tækifærið og prófa að sneiða hjá öllum dýraafurðum í einn mánuð

hundruð þúsund krónur fyrir fæðingu barns síns þar sem konan er frá Mexíkó og er ekki enn komin inn í íslenska heilbrigðiskerfið breytir þar engu

að barnið sé íslenskur ríkisborgari og faðirinn íslenskur í húð og hár litla fæddist fyrir einum mánuði foreldrar hennar Friðjón og

er frá Mexíkó og Friðjón fór í heimsókn til hennar þangað þau felldu hugi saman og fljótlega varð ófrísk við komum hingað í júlí giftum okkur í ágúst við hefðum komið fyrr hefði ekki þurft að eyða þremur mánuðum í að ná í alla pappíra til þess að sækja um dvalarleyfi og gifta okkur það tók þrjá mánuði í Mexíkó það tekur átta mánuði að fá dvalarleyfi og öðlast réttindi til sjúkratrygginga þar af leiðandi þurftu ungu hjónin að greiða allan kostnað vegna

meðgöngunnar og fæðingarinnar úr eigin vasa við höfum eytt svona níu hundruð þúsund kannski en þetta var ekki áfallalaus meðganga eða fæðing þetta

flokkaðist undir áhættumeðgöngu fæðingin kostaði tæpar sjö hundruð þúsund krónur en þá er ekki allt upp talið tíu þúsund fyrir konuna að fara á heilsugæslu tugir þúsunda að fara á bráðamóttöku

fyrsti ég held að hann hafi kostað sjötíu þúsund þetta hefur bein áhrif á lífsgæði fjölskyldu minnar ef þessu væri öfugt farið og

væri íslensk en Friðjón erlendur þyrftu þau aftur á móti ekkert að borga nokkra þúsundkalla kannski heldurðu að kostnaðurinn hafi gert það að verkum að

þó nokkrum sinnum það var rosalega erfitt að taka ákvörðun um á ég að fara núna og fá reikning í bakið sem mun koma niður á fjölskyldunni í heildina eða eigum við að bíða og sjá hvort að þú lagist við höfum farið til dæmis tvisvar á bráðamóttöku og fyrra skiptið er sextíu og fimm þúsund og seinna skiptið hundrað þúsund

telur að þarna sé galli í kerfinu og finnst að réttindi föður og barns gleymist sé að hans mati ekki síður þjónusta við barnið barn hefur víst fæðingu ekki einu sinni rétt á heilbrigðisþjónustu nei fyrir mér eru þetta beisik mannréttindi það þarf að breyta þessu

bakteríur hafa greinst í íslenskum svínum og kjúklingum sérfræðingur hjá Matvælastofnun segir mikilvægt að meðhöndla matvæli rétt þar sem bakteríurnar drepast við suðu eða steikingu ónæmi gegn sýklalyfjum hefur aukist

í heiminum vegna stigvaxandi notkunar þeirra í dýrum og mönnum sumar bakteríurnar eru ónæmar fyrir einum flokki sýklalyfja en fjölónæmar bakteríur eru ónæmar fyrir fleiri tegundum í skýrslu starfshóps heilbrigðisráðherra frá tvö þúsund og sautján segir

að almennt sé talin lítil hætta á að bakteríurnar berist í fólk með kjötneyslu því þær drepast við suðu eða steikingu annað gildi um grænmeti ef það er borðað hrátt því megi færa rök fyrir því að líkur á smiti frá grænmeti geti verið meiri en frá kjöti Guðný Klara Bjarnadóttir meistaranemi í lífeindafræði við h í greindi í fyrra fjögur hundruð og sextán grænmetis og

íslensk mun meira var um ónæmar bakteríur á erlendu grænmeti en því íslenska en engar greindust á berjum sérfræðingur hjá Matvælastofnun segir allar rannsóknir benda til að erlendar afurðir beri meira af bakteríunum en íslenskar við erum

í innlendri framleiðslu bara í mun minna magni og ég veit að ráðuneytið er að

lágmarka útbreiðslu þessara baktería á Íslandi ónæmar bakteríur hafa greinst í kjúklingum og svínum hérlendis í skýrslu heilbrigðisyfirvalda um sýklalyfjanotkun í mönnum og dýrum

segir sóttvarnarlæknir að þetta sé áminning um að íslensk kjötframleiðsla geti líkt og erlend verið uppspretta sýklalyfjaónæmra baktería hjá mönnum

sé að rannsaka fleiri dýraafurðir en alifugla og svín og svo grænmeti grænmeti og

breyta þarf uppbyggingu vinnumarkaðarins hér á landi og verkalýðshreyfingin þarf að breyta aðferðum sínum ef taka á upp norrænt

hagfræðingur við hagfræðideild var fenginn til að gera skýrslu um kosti þess að taka upp hér á landi norræn vinnubrögð við gerð kjarasamninga hann skilaði henni fyrir tveimur árum en þá voru aðilar vinnumarkaðarins í

samstarfinu sem tók mið af norrænu

komandi kjaraviðræður

komið hafi upp vandamál þegar laun voru hækkuð í ákveðnum hópum og deilt var um hvernig ætti að samræma lífeyriskjör í landinu best sé að koma samstarfi af þessu tagi á fót þegar vandamál séu í efnahagslífinu aukið atvinnuleysi og svo framvegis

steinar telur að verkalýðshreyfingin hér á landi þurfi einnig að breyta aðferðum sínum lítil verkalýðsfélög hafi mun sterkari stöðu hér á landi en í öðrum löndum segir að fundahöld helgarinnar með fulltrúum demókrata á Bandaríkjaþingi hafi ekki aukið honum bjartsýni á að lausn deilunnar um fjárlög sé í sjónmáli hann fer fram á fimm milljarða dala fjárveitingu til að reisa múr við landamæri Bandaríkjanna að Mexíkó demókratar hafna því og

fjölmargar stofnanir nú verið lokaðar í tvær

boðað að múrinn yrði steyptur segir nú að múrinn verði úr stáli hann segist fyllilega skilja þjáningu þeirra sem ekki hafi fengið laun nú í tvær vikur

hundruð manns létust eða særðust í þeim en alls voru um tólf þúsund Bandaríkjamenn drepnir með skotvopnum í fyrra íbúar í Washington ríki samþykktu í atkvæðagreiðslu í tengslum við þingkosningarnar í nóvember að herða

nú getur fólk undir tuttugu og eins árs aldri ekki lengur keypt hálfsjálfvirka riffla fleiri ríki samþykktu breytingar sem ganga út að draga úr aðgengi almennings að skotvopnum mörg vegna skorts á vilja stjórnvalda í landinu til að gera allsherjarbreytingar alls voru gerðar

þrjú hundruð tuttugu og þrjú

í Bandaríkjunum í fyrra í þessum árásum létust þrjú hundruð tuttugu og tveir og ellefu hundruð sjötíu og sjö særðust þrátt fyrir vaxandi umræðu á köflum að minnsta kosti og tölfræði sem sýnir ótvírætt að eykst í Bandaríkjunum þá eykst byssueign Bandaríkjamanna og það hratt Bandaríkjamenn eiga tæplega fjögur hundruð

milljónir skotvopna það þýðir að meðaltali að hver einasti karl kona og krakki eigi eina byssu og samt eru tæplega sjötíu milljónir afgangs það eru sem sagt fleiri byssur en fólk í Bandaríkjunum og er það eina land veraldar sem getur státað af slíkri tölfræði Jemen fátækt land sem á í grimmilegri styrjöld er í öðru sæti þar er hálf byssa á mann að meðaltali

eru fjögur prósent jarðarbúa en fjörutíu og sex prósent skotvopna í einkaeigu eru í eigu Bandaríkjamanna þrjátíu prósent Bandaríkjamanna segjast eiga byssu tveir þriðju þeirra eiga meira en eina byssu og þriðjungur þeirra á meira en fimm byssur tveir þriðju hlutar byssueigenda segjast eiga skotvopn til þess að geta varið sig tæplega sextíu prósent Bandaríkjamanna telja að lög um

byssueign eigi að vera strangari um þrjátíu prósent telja þau passlega ströng og tíundi hluti Bandaríkjamanna vill frjálsari lög um skotvopnaeign það er himinn og haf á milli demókrata og repúblikana áttatíu prósent demókrata vilja strangari

en aðeins tuttugu og átta prósent repúblikana þá vill

repúblikana leyfa að kennarar beri skotvopn innanklæða en rétt um fimmtungur demókrata dómsmálaráðuneytið skoðar nú beiðni um að Halldóra Jónsdóttir sem drekkt var í Fljótsdal fyrir næstum þrjú hundruð árum verði náðuð hún var dæmd til dauða fyrir blóðskömm og

barni þeirra í sunnanverðum Seyðisfirði má enn sjá gamlar tóftir leifar af búskap á bænum í einhverju húsanna á þessari jörð fæddist Halldóra Jónsdóttir árið sautján hundruð að talið er hún missti móður sína ung og bjó með föður

og yngri systkinum í mikilli einangrun Kristín Atladóttir vill vekja athygli á örlögum hennar sautján hundruð tuttugu og fjögur þá kemst upp kvittur um að hún hafi alið barn og þegar málið er skoðað nánar að þá kemur í ljós að hér hefur

grafið þau eru handtekin feðginin Halldóra og Jón Eyjólfsson faðir hennar Jón játar

fyrstu yfirheyrslu að hafa nauðgað dóttur sinni og síðan að hafa tekið barnið að henni

og grafið það í gólfið þannig að í raun að veru er hún algjörlega saklaus af báðum glæpum sem þau eru dæmd fyrir Jón faðir hennar var hálshöggvinn á Alþingi og Halldóra dæmd til dauða til greina kom að konungur mildaði dóminn en í samráði við guðfræðinga staðfesti hann dauðadóm

því Halldóra hafði ekki sagt til föður síns ekki var tekið tillit til aðstæðna hennar og

Bessastaðaá var ein af fjörutíu og átta íslenskum konum sem vitað er að var drekkt fyrir blóðskömm og eða

það er að leyna barnsburði og láta barnið deyja konurnar voru leiddar fram á árbakkann og

var steypt yfir þær sekk eða einhvers konar poka sem var síðan

í mittið og hendurnar náttúrulega fyrir innan síðan fer einhver einstaklingur út í á eða á klett út með ánni og kippir í spottann sem var vafinn um miðjuna og þeim og þeim var kippt út í hylinn Halldóru hefur aldrei fundist en árið nítján hundruð áttatíu og níu fundust mannabein í

sem óljóst er hvar nú eru niðurkomin Kristín skrifaði forseta og forsætisráðherra bréf og er málið hjá dómsmálaráðherra síðan er ég að vinna að því að fjármagna gerð sem verður reist hér í minningu Halldóru og fleiri kvenna sem hlutu þessi sömu örlög og

sálumessu mig langar til þess að það verði flutt hér við Bessastaðaá sálumessa yfir sálum þessara kvenna og að minnisvarði um þær standi

felst í því að gera sýningu án orða segir belgískt par sem setti upp

parið er í ársleyfi frá vinnu og hefur varið ómældum tíma í sýninguna við erum stödd

í Blábankanum á Þingeyri sagan fjallar um hanska sem verður viðskila við eiganda sinn

standa fyrir sýningunni

og dvelja ásamt börnum sínum á Þingeyri í vetur hefur hingað til verið áhugamál fjölskyldunnar og ég trúi því eiginlega ekki að þetta sé ekki kjúklingur segir einn þeirra sem nú fetar sín fyrstu spor sem

hæst veganúar er haldinn í janúarmánuði og þá prófa margir að vera allan mánuðinn þá reynir fólk að borða ekki dýraafurðir nota ekki snyrtivörur sem innihalda dýraafurðir eða kaupa þannig föt þeim fjölgar ár frá ári sem skrá sig í veganúar af hverju stafa þessar auknu vinsældir

veit meira um þetta það er bara rosalega mikið í fjölmiðlum um umhverfisáhrif

til dæmis Parísarsamkomulagið segir

eigum að minnka framleiðslu á dýraafurðum bara til þess að minnka gróðurhúsalofttegundir við erum að sjá myndbönd af því hvernig er farið með dýr í framleiðslu auðvitað er eldra fólk

líka að taka þennan lífsstíl upp og ég veit mörg dæmi um það að fólk yfir sjötugt hafi ákveðið að gerast

Unnar Þór Sæmundsson er einn þeirra sem eru að prófa að vera með í veganúar í fyrsta sinn nú á bak við eyrað

vinna á sumrin og mér býður enn þá við því þegar ég borða egg hef ekki borðað egg í

umhverfið í kringum hænurnar og hvernig þeim hvernig þeim líður sko unnar smakkaði í fyrsta sinn í dag oumph sem er gert úr soja með

árum hefur úrval fyrir á veitingastöðum aukist mikið það er orðið mjög auðvelt í dag það eru nánast allir sumir eru náttúrulega alveg orðnir vegan en en á öðrum stöðum er álfadrotting ljósálfar og skrattinn sjálfur komu saman á þrettándagleði í Bolungarvík í kvöld víða um land er þessum síðasta degi jóla fagnað með kyndlum báli söng og dansi hér í Bolungarvík er rík hefð fyrir þrettándagleði en hún er haldin til skiptis hér og á Ísafirði

komin til að ná í jólasveinana

álfum í blóð borið að karlmenn í Austur Evrópu stungu sér margir hverjir til sunds í dag á þrettándanum í ísköldum vötnum og ám sá siður að stinga sér til sunds á þrettándanum er rótgróinn í rétttrúnaðarkirkjunni sem stendur traustum fótum víða í Austur Evrópu

sem flýtur á vatninu og sá sem krossinum nær losnar við alla illa anda og má búast við góðu heilsufari á nýbyrjuðu ári á vesturströnd Grikklands var hinn

var öllu kaldara vatnið í

við Istanbúl þar sem fjöldi karla fleygði sér til sunds og sama var upp á teningnum í flestum borgum og bæjum Tyrklands Grikklands og Kýpur í

í Norður Búlgaríu óðu karlar bæjarins út í

ána eftir að hafa dreypt á

dönsuðu eins og enginn væri morgundagurinn þá að veðri minnkandi sunnanátt í kvöld og nótt og víða rigning eða

norðaustan til norðvestan átta til þrettán á morgun en þrettán til tuttugu austan til síðdegis él eða snjókoma á Norður og Austurlandi fram yfir hádegi en annars víða bjart veður og kólnandi Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer

nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir og þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum hér að loknum fréttum

Íslands í blaki mætti ytra í dag í undankeppni Evrópumótsins íslenska karlalandsliðið í handbolta lék sinn síðasta æfingaleik fyrir h m sem byrjar í vikunni og við sjáum hverjir báru sigur úr býtum á heimsbikarmótinu

að greiða allan kostnað vegna meðgöngu og fæðingar barns síns þar sem konan er erlend en maðurinn er íslenskur sjúkratryggingar hefðu borgað ef konan væri íslensk en maðurinn erlendur smit af

bakteríum snýst mest um rétta meðhöndlun matvæla þetta segir sérfræðingur hjá Matvælastofnun bakteríurnar hafa greinst í íslenskum kjúklingum og svínum bandarískur almenningur á nær helming allra skotvopna í einstaklingseigu í heiminum um það bil ein var gerð í landinu á dag að meðaltali í fyrra meirihluti vill herða

kona á Héraði berst fyrir náðun kynsystur sinnar sem drekkt var fyrir tæpum þrjú hundruð árum hún vill

reisa minnisvarða um konur sem voru dæmdar og fyrir blóðskömm og

nú stendur veganúar sem hæst og þá nýta margir tækifærið og prófa að sneiða hjá öllum dýraafurðum í einn mánuð þessum fréttatíma er lokið fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina